כ'קען פראבירן רויט איז א רויז, <hesitation> אראנדש... איז א ווילדע בלום, גרין איז... <hesitation> בלעטער, בלוי קען איך נישט טראכטן פון א בלום, געל איז א זון א סאן פלאווער, און פערפל זענען... ק <hesitation> ווייס איך נישט.